Yaawde ɓattinde e ɓattinde ko tawetee ñaamoowo ana hasindini fu. Non waɗta so laatoo a waɗii no haaniri nii kaa. Banngal ngol lanndol ka nii woni no min kaa njiirumi. E <hesitation> no faamirmi.